हम एकेले घूमे से निमन संघटिया सब संगे घूमे के सोचाईसी खसस मे संघटिया सब संगे घुमम त सब किसीओ थाह रहैया ओकैनके । हाम्रो जतही थाह रही हम संघटिया सब के बताम घूमे जाम त बारी निमन से मोजज़ मस्ती कर्म बोल चली कर्म हसी मजका उद्यम ओकर यकर । मज़ा से जॉन ठाऊ मे जाम त ओकर बरेमे पहिला पता लेम मोईबीले पता लगाके तब संघटिया सब से पुसम पुस उस के कैसन ठाऊ बा कथी बा । उजान जाम त निमन सुभीड़ मिली की ना सब किसियों इन्जॉय होइए की ना कहके सोच के प्लैनिंग ओलांनीनग कर के तब जाम उजान सब किसियों । खाया वाला चीज सब किसीओ लेजम पनि पिया वाला लेजम मज़ा से दिन व्यर रमाइलो कर्म उके बाद सजह के सब संघटिया सब घरे लगजम बिहान से सब आपण आपण काम मे । मज़ा से लगल जाम ।